Kalau pakaian, ngomong, pakaian kalau di rumah itu gampang, pake duster doangnya jadi. Tapi kalau pake duster enak, enggak repot, ngapain-ngapain. Mau bebenam, mau nyapu juga enggak repot. Pake pakaian mao cuci piring, enggak repot. Kalau pakaian mau ngaji, kite pake busana muslim, ngaji. Pakaiannya yang rapi, busana muslim kalau ngaji. <hesitation> pakaiannya yang, pakaian kan istilahnya orang macam-macam berupa-rupa. Entar pake baju biru, entar cokelat, entar merah. Kite ganti-gantian itu baju. Nah, kalau masih kite mau kondangan, kite kondangan kemana sih ngawinin nih pok rodemeh. Kondangan, kite kondangan pakai baju apaan, baju kebaya ada. Kite pakai baju kebaya aja dah tuh. Betul kebaya. <hesitation> betawi, ini baju kebaya, ame kain jadi kite pakai. Kain ini ame kerudungan udah jadi.